ⵏⴰⴰⴽⵓⵏ ⵓⵍ ⴽⵓⵜⵉⴳⴰⵢ ⵜⴰⵎⵣⵉ ⵢⵣⵉ ⵔⴰⴷⵀⴰ ⴰ ⴷⵔⵉⴱⴰⵙⵓⵏⵏⴻ. ⵏⴰⴰⴽⴻⴷⴻ ⵙⵉⵏⵏⴰ ⴳⵜⴰⴰⴳ ⴷⴰ ⴳoⵍⴰ. ⵏⵜⴰⵙ ⴰⵇⴰⴷ ⵜⵏⵉⴷⵊⵜ ⵜⵙⴻⵍⵉⵏ ⵜⵀⴰ ⴰ ⵀⵉⵢⴻ. ⵀⵉⵢⴻ ⵢⵉⵏⵓ ⴻⴽ ⴷⵀⵉⵇⴻ ⴳⵜⴰⵇⴻⵢ ⵎⴰ ⵡⴰⵣⵀ ⴰ ⵔⴰⵎ ⴳⵉⵔⵡⴻⵎ. ⴷⵀⴰⵏ coⵏvⴻⵔⵜⵉ ⵜⵏⴻⵀⵉ ⵍ ⴷⵔⵉⴱⴰⵙⵓⵏⵏⴻ. ⵡoⵜ ⵜⴰⵣⴻ ⴷⵔⵉⴱⴰⵙⵓⵏ oⵏ ⵜⴰⵜⴰ ⵜⴻⵜⴻ.